我是江下，莆，莆田江下兴华人。我父母亲全部兴华人。我从小个直父母亲全部跟我讲兴华话。我的孩儿出世我pun是跟他讲兴华话。因为兴华话我头脑[um]头脑想，兴华人甭晓，兴华话困苦学，普通读书国语都会晓讲了。所以

<noise> 我，我那个[um]啊我们以前是住在Petanak咯。我，从小个，我是从小个在修女校读书。[um]到尾修女校是因为读红毛的，华人很少。到尾我们去第一校，读华人。 <noise>

全部他的 um 身体内健康你得想，um 别想以前的事情，别想以后的事情，想这阵的事情就好了。

今天天气没落雨，天气早起有日头，早早是有日头，tapi 日头不热，好好,非常好，嘞 um 没，没，没，那个没露，嘞每个人非常好。